<noise> binatang yang paleng aktif di malam hari tu paniki paniki tu kalo siang tu dia tidor tapi kalo malam itu dia biasa bacari makanan biasa yang tong jaga lia deng tong jaga dengar tu dia bacari makanan tu dia makang buah buah buah buah yang so masa tu dia makang jadi kalo macam kong paniki so makang <noise> buah itu <noise> dia pe beso kabawa tu tetap saja tong lia ada dia pe itu sisa sisa buah jatong ka atau dia pe sisa yang di pohon ka itu yang biasa paniki dia aktif dimalam hari tu <noise> dia bacari makanan jadi itu yang tong tau tu kaya dia makang kong ada kase tinggal sisa bagitu <noise> trus ada lagi burung meleo burung meleo itu <noise> dia aktif di malam hari tu biasa dia bagale paser dia bagale paser itu biasa dia kase biking dia pe sarang untuk dia batolor jadi selain dia batolor tu biasa dia bacari makang dia bacari makang tu biasa itu dari malam sampe subuh. <noise>